Yandepure yajarambueve arakae ndayeretare arakae oiko mopeti <hesitation> oyotivivareta kua kua familiareta jukurai jaerata opoko oyemboe kiraipa yandepuereta yaveve jaema <noise> opoko <noise> omae tupapire jare oeka iruva arakua iyareta oypovaere jaema omboipi jaereta oyemboekavi jejereta jokogui jaereta omboipi mbeguembeguepe jaeereta yoguiraja <hesitation> javoi oyapo tei tenonde mopeti avion oveve vaera erei kuae mbaeti mati oveve jare imaa ovevevi jukurai omboaporova guiraguirareta jaema guiramiiño jaereta <hesitation> oyapo jare mopeti motor jaema omaerambueve kiraitarako ipuere ivaterupi <hesitation> ipuereta oveve jokuae avion <noise> mbovi, mbovipa <noise> opokota <hesitation> omopesa ivate oi yave jaema jukurai opoko oyaporeta jaema ima oyemboe jereta, imavi oyapo oikoreta imavi omboaporovareta ipuerevaera omeereta industriaretarupi kuae iyeporaka jaema jokogui jaereta omae kiaraikooyapovaeravi ipepo yaesa rambueve jeta arakua iyareta oyapo jaema oyeupi ivate gui oyapo ipepora omaereve mimbaretare kiraiko ipepo maerako <noise> jaereata oveve jaema jaereta ikirei iyapovi <noise> jukurai ojo oyeapo kua avion añaverupi yaesa yaikovae <hesitation>